لما نبي نكوي قميص ولا شي نجيب الطاولة بتاع الكوي ونحط عليها قميصي وننتبه للمكواة وحرارتها المناسبة وننتبه أنى معبيتها بميتها، خلاص نبدأ القميص من الوسط من أماكن كبيرة يعني أحيانا لو ما فيها أكمام نبدأ من الوسط بعدها نمشي الأكمام ونكوي الخلف وجدام وهكذا.